Pussawor rice, if you cooking pussawor rice, you cook it with butter beans, you can enjoy it. Country rice! If you cooking country rice like that, you cook with tuborsoye, you can enjoy it. Butter rice, if you cooking butter rice, you cook with peanut butter soup, you can enjoy it. Long grain rice! If you cooking it, you cook with cassava leaf soup, you can enjoy it.